انا ادا كان عندي الوقت سمانة كومبلي انا نرقد بزاف نسي نخلف وش ران- مارانيش راقد ونخرج نحوس وندير رياضة وناكل مليح ونشوف حبابي وهادي هية